جدوں میں چھے بارے سوچدا ہاں تاں کچھ گلاں میرے من وچ آندیاں ہن۔ <hesitation> جدوں کہ اس دا ایک دھارمک مہتواں وی ہندا اے۔ کیونکہ سکھ دھرم وچ چھٹے گرو شری گرو ہرگوبند سنگھ جی جو سکھ دھرم وچ اک اہم کردار نبھاؤندے ہن۔ جو کہ اپنے گیان نوں پوری دنیا نال سانجھا کردے۔ اتے پلے دا سنچار <hesitation> دین پرتی آندے ہن۔ اتے چھے اک بہت ہی مہتوپون انک گنت وچ وی ویکھیا جا سکدا اے۔ کیونکہ <hesitation> اس دنیا چ چھے۔ <hesitation>